منيش محتاجا للنوم, خاط جاي حاجا متقلقنيش, أنا النوم بالنسبا لي معناه عادي جدا ننجم نقعد حتى كارونت ايتير فيق, نرمال وبعدين نرقد ساعتين ولا تلاتة, هكا نروق جيد جداً, لذلك انا بفضل إني منكونش مضطرا نرقد على إني ناكل مرة أخرى, جيد؟ حتى الماكلا نحبها كلها ما, أما منا- منا- ماهي- منكونش مضطرا باش نرقد أخير مني ناكل مرا أخرى.